Ny anahy zagny e da ny sakafo atoandro gne <hesitation> no sy mampagnino agnahy ndre sy mihignagna azy, fa ny sakafo mandreigny io no minday ny tontolo androko, amin'igny no azahoako hery be, ndre gny atoandro sy mihignany ndre gny hariva sy mampagnino agnahy, fa ny mandreigny zany tegna <hesitation> miankina amin'igny, miankina amin'iny sakafo mandreigny igny ny minday ny tontolo androko ny minday ny heriko iray manontolo. <noise>